to ɓe hokki yam mi yaha pelle feere haa ladde 'ko kuma' pelle feere jee ɓe sakkini walaa himɓe boo woodi njawdi ha ɗoɗɗon mi yahan, mi yahan mi ɓotta ngeɗal am say mi warta ammaaa ni mi dillidan mbe himɓe ko mbe ƴamdu mi ỳaamata mbe ndiyam mi yarata haa pelle may, ammaa boo mi tattabitinay pelle may walaa dawaaɗi ladde.